Pont yu baax te marto bi baax na bant yi baax na soo ko si tegee ba nga xam ne lii jub na mun nga dóor jël marto bi nga dóor ko ñaari yoon ñetti yoon, su ko dee po- pont bi dina dina dimbale xànk bi. Moom marto bi soo koy dóor, doo noqqi dangay dóor dangay dóor ni nga war a dóoree bu baax su ko defee marto bi mën laa dimbale nga mën a dimbale pont bi mën a àgg fa mu buggu.